Gurdam bi adama ana jogi alkadara ɓurde humde fu. Fayigotto yiɗa mayde, fayigotto yiɗa torrede. Sabi so a ƴeewii, Alla wii " Min teddinii ɓii aadama sanne e dow tageefu oo fuu.". Ynki muɗum du ko waɗaki alhorma, hono jooni ka banngal dinankooɓe, a yiy.